भारत दुनिया के सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यहां दुनिया में सबसे ज्यादा चाय पीते। यहां सबसे ज्यादा रेल लाइन है। भारत में हे शतरंज के आविष्कार होल है। भारत एक लोक तांत्रिक देश है। भारत में योग कला के शुरुआत है। भारत में दुनिया के सबसे ज्यादा डाक घर है।